آ <hesitation> نخدم <hesitation> كطالبة في الطب، ورغم التعب والضغط نحس بالراحة <hesitation> كيف نعاون في الناس ونشوف تأثير في <hesitation> خدمتي كيف تحسن حياتهم.